e ajeer taq tziij qast rajawxiik jun tujneem pi taq tujb'al iib' che li ak'alaab' xu' chel alaab' aliit, e chek cha'nem rii' pe jun pajb'al q'iij che qas rajawxiik kiktujuj kiib' li ak'alaab'k'o nik'yaj xaq keapan pil nab'eey eta'mneem nab'eey tujneem primaria kib'ix chiran k'o nik'yaj chek ke'al kaan pi rikab' tujneem b'asico. k'o nik'yaj chek ke'apan pi nem tujneem xu' chan qas rajwxiik cha'nem rii' re ka weta'maj wuxu' k'o jun achaak rajawxiik katk'ax pi li nem tujb'al iib' kib'ix chiran universidad e lara' qas nem qaripetb'al rimaq qas aj k'ey chek k'o qeqla'n k'o qawuuj aq'anb'al ya'm rimal li tujb'aal iib' qanat' chiran re tujneem, kununeem ta'neel kununeel wuxu' ta'neel <hesitation> li ilneel q'atb'al ajtz'iib' ajtz'ib'ab'al k'ey xu' chan qas rajawxiik nan kajb'ek pil nem tujb'al iib' rimal e lara' kirya' jun chalajsib'al che qas rajawxiik re kaweta'maj re k'o jun achaak re nem kach'ikyan re nem chek ano'jb'aal re qas kak'utb'ej chewa' k'o pa weqla'n wuxu' chewa' lawujiil